Ireo fitsingerenan'ny andronahaterahana tonga lafatra amiko a, de miara manao fety amin'ny fianakavina sy ny namana akaiky any amin'ny efitrano filanonana ary maharay fanomezana avy amin'ireo olona taiko sy ny olona tia ahy.